Laha am hôpitaly moa izao da igny <noise> ny <noise> mamelo gn' olo igny laha fa i toira igny. <noise> Fa laha <noise> anatin'ny <noise> fiaramanidy <noise> agny koa i; <noise> lafa hisy gn loza <noise> da igny <noise> ameny <noise> mpikarakara <noise> agnatin'ny <noise> fiaramanidy <noise> igny ao mba hahavelo ny olo raiky.